Shikchɨn ngha po chɨn kɨni ɗo mar, <noise> mar ɗo nghan po mar kɨ gyi ner kɨ mar ɗa ɓe mut po ter nghan kɨ shikchɨn gyi nkin nkin. bi ye le kɨm ngya li te put po ter nghan kɨ shikchin gyi nkin nkin ɗo-o- mar ter kazim, ter kazim nkin nkin gyet pi-i la'a ko mu kat yit'ar mbise ko ye sar ke shipo. <hesitation> bi ye le kɨ ngha li te shikchɨn gyi ritshik nghan nkin nkin ni ɗo yadda mu kat kenu ner ki yil ye cɨn cɨni ɓe <hesitation> ngo mar ɗal ngo la shal li, ko <hesitation> ɗal a ko ko ye ɓut na ter kɨ shikchɨn mar ye nghan po chɨn kɨni gyi pi bi mwa ye mu po chɨn kɨni mwa ɓe <hesitation> mar ɗa langsar ko la gyan ka ɓwat bi mwa nkin nkin. Bise ngha pan karang mwa, ngha pan puna mwa ɓang, ngha langsar jap nina mwa ɓang ɗal ko ye mu layit shi ko ye mwa tang gyi shi ter gyi ru tek kwan ɗand mwa din mwa shwal ha ɗi piɗa ɓe shikchɨn mar kaɗang ngha li te mut na ter kɨ shikchɨn mar ka ɓe nga chan kwalm, mar langsar ki; yit'ar mwa nkin nkin gyet, mpi bi ye cɨn cɨni b;e yetda mu kat kenu ner yil ye cɨn cɨni ɓa ngha leng ngo mar ɗo go po shwar ri, pi ha ɗap bufu shwe ko ha mat ŋɨ kasuwa ɓe mwa tang shwa ha shang dim ko-o eng bi rot rot ne ye ha po rot kini mwa ɓang, ko ɗa ɓe ɗel a ko mu po ɗan kɨ bi mwa pi langsar ɗin wok funu mwa kɨ karang funu mwa ɓang kɨ jap ko me ye mu lamwa mwa pi kɨ ɗider ri ɓe gyi langsar mwa pokin, piɗa ɓe shikchɨn kɨ mar ɓe <hesitation> shangshɨk nghan dung ko ka li tani-i mar shang ka ɓa'a chan kwalm, kuma ɓut na po ter kɨchɨn kɨni pi la'a ko mu mar bi mwa ken kɨ gyi gy dung pi-i la'a ko mu mar bi mwa ken bi mwa dung dung ko-o khen bi mwa, shwe mwa kɨ-ih khen bi mwa ko hirm mwa, khe gusuk mwa, ko <hesitation> mu ɓwat long mwa shikshik ɓang ko-o ɗa po la fun ko ye mu po ɗir kɨ ɗin pi ye mu po ɗan ke mwa ɓang ko-o- ɗa la'a ɓang ko mu po eng kɨ shal mbi pi tang jap mu la mwa mwa ɓang koɗa la'aɓang ko mu po eng kɨ mbi rotrot mi chwaknumwa ɓang ko shikchɨn mar ɓe ngha leng ni bi kome ye kɨ mu pin kamkam shak ko ka rot fan ɓe ngha li te-e duk go ne ye po ɗom yil ka, ko ka ɓe shingkarang kɨni ka ke kɨ mar ka ɓe chini ɓe ngha po likini te ngo mar ɗo ngom bi kat kɨ yil chini pi mar ter kazim kɨ pye ɓum ma mun ɓang kɨ langsar mun ner kɨ ɗin wok funu mwa ɓang pi ɗa ɓe but po shang nghan kɨ mar nkin nkin gyet ko ye mu tong aha ɗang mu tong aha ɓe pache ɓe ngha yal ko ngha mat ngha tung piche pi ye but po ter ha kɨ mbi limar ha kɨ mbi limar mwa ye mun po ni kɨni. Muni ner kɨ ter gyi mwa ɓe mu ni yadda nhh-bimwa poke poke ka mbi bisit mwa, ko-o ner kɨ yetda mu kat ke nu ɗin yil cɨn cɨni gyi ɓe <hesitation> ha kɨ bise ko ha ma da pyrem mi ɓe ngo mar gyi po shwargak pi ɓe <hesitation> bise ɗo bi kɨ ke sosai ner kɨ <hesitation> pi pyrem ɗa ko ɗa'a ko mun ngo mar mwa ɓe but nu po ter kɨ mar kini ko mu po sake kokari kɨ mu bat pi limar funu gyi mwa ko mwa shang mwa dim gyi ɓang pi ɗa ɓe mar ri ter kɨzim nkin nkin gyet ko-o langsar mun mɓang pi yit'ar mbise funu mwa ɓang ko langsar mun ko eng mbi rit rot mwa mun ɓang, piɗaɓe but na po ter kɨ shikchɨn kɨ mar nkin nkin oma ngha li te ɓut na ter ka̱ ka ɓut na ter kɨ shikchɨn mar, ko shik po shang nghan kɨ yedda shikchɨn mar mu po chɨn kɨni ner kɨter mun gyi ngyɨ mwa, kwaɗi ɓe nghan po pin kam kam to mwalnamwa mwa put kɨ mwa yal kɨ mwa ni te shikchɨn mar ɗo shikchɨn ne ye kɨ langsar ko ka ter kɨzim. Ha na po chin mbiche ka ko ha po tong tom ngo tang ter mwa ɗang mwa pin ha kɨ pi- bi ha po chɨn kɨni, pi shikchin ha po chɨn kɨni ɓe mun po likini te me ha kang kɨ mar mwa ko ha kang kɨ mar ɗa ɓa kɨ langsar ri, ko kɨ langsar ha ɓe ha kɨ mbise wok ɓe shwal ma ye ha po lakini, kɨ gwang luguzum kɨ kwang che ɓang ko kɨ lus po kwang che ɓang, pofung che mwa ɓa kɨ terkizim ha kɨ lus kini ɓang, piɗaɓe ha ni mar gyi piye rit rit ko ye kɨt kɨ mu chin shikuk shikshik kodit ka ner kɨ <hesitation> ter cɨn chɨni ne mun gyi ngyɨ, mini bimwa dun nkin nkin ka yil li. A donti ɓe ngo mar ngo bicheka, donti ɓa ha ɗap shwe, kwa ɗap hirm ko bimwa ha sit kini ka pi prem mi ɓe mwa nang ha po bicheka ɗang cɨn chɨni ɓe ha ɗap hirm mi ko kules gaklis si ɓe ha la <hesitation> bimwa shang mwa dim shikshik ko ɗa la'aɓang ko gha po mat kɨ pi pyerm ɓe mun po sit kini ko mu ɗen ko mu pyerm bichemwa kishik ɓang pi langsar mun ɓang ko pi langsar jap funumwa, piɓaɓe ɓut na ter kɨ shikchɨn mar kini nkin nkin, <hesitation> shikchɨn mar ɓe ɓutna ter kɨni ka̱ ka ɓut na ter kɨni dung dung pi bi ye ngha po chɨn kɨni ɓe ɓut na po ter kɨni kwag mar ri kaɗang cɨn cɨni mwa ta chin marka gyet ɗi kwa tong ta mwa eng, eng e̱ng tari ɓe kɨ labiche nghan kodit ka pi chɨni ɓe ngo la shal mwa mwa po wal ɓang piye shwal ɓulka zaka, ha ɗap ɓe ha mandim la shwa ko hirm shik kasuwa ka mpiɗa ɓe mun po pin kamkam ɓang pi ngo ye mwa po chin ɗa ka mwa tomwa yal ka sem mi ko mwa ni shikchɨn mar ri ɗo shikchɨn me ye kɨ lansar kaɗang ha rot kɨ mbise gyi ji ɗin wok fa ko ha langsar ko ha ɗan bi ye ha po kat kini lok lok mwa ner kɨ tar mwa ne mwa po pin kɨni ɓe ngha leng ni sai ha ngomar ha kang kɨ mar ko ha kang kɨ mar kɨ mbise kɨ bal wok.